इरानी विंजन के पाक परंप्राय अलग हो खच्चे। पश्यमी दुनिया में इरान के संदभृत करने खातीर। फारस सब्द के एतिहासीक रूप से आम उप्योग। करने के कारण ऐसान वेकलपिक रूप से। फारसी विंजन के रूप में मानल जायच्चे इस बात। के बाजूद कि फारसी इरानी जातिये समूहों के भीड में। से केवल एक हो खच्चे जिन्हों के इरान के पाक। परंप्राय में युगदान देवल गईल छे इरानी। विंजन हर तरह के विंजन से अलग हो खच्चे।